اصل الكون في رأيي انه خلق بحكمة. حكمة خالق سبحانه وتعالى كل حاجة في قدر. كل حاجة موزونة. كل حاجة لها سبب ولها دور معين. ما فيش حاجة خلقت هباء منثورا. مفيش حاجة من غير سبب. ما فيش حاجة مش منظمة في الكون.